Finatawa argetine mi wana anndan ɗo dun sanne, sabi mi meeɗaayi dawde yahde ton. Bon, so mi wii mi haalan hen huunde. Ana waawi tawee wiide tan kaa, eɓe nanndita e Erop. Sikke walaa hen eɓe jogii bomi maɓɓe, kertanaaɗe ɓe kamɓe du.